பொருட்கள் பற்றிய விரிவான அறிவு அரிய இறைச்சிகள். கவர்ச்சியான மசாலாப் பொருட்கள் மற்றும் பருவகால. தயாரிப்புகள் உள்ளிட்ட உயர்தரப் பொருட்களுடன். பரிச்சயம்.டிஷ் மேம்பாட்டில் படைப்பாற்றல். புதிய உணவுகள் சுவை சேர்க்கைகள் மற்றும் விளக்கக்காட்சி. பாணிகளை புதுமைப்படுத்தி உருவாக்கும் திறன். தரக் கட்டுப்பாடு ஒவ்வொரு உணவும் தரம். சுவை மற்றும் விளக்கக்காட்சியின் மிக உயர்ந்த தரத்தை. பூர்த்தி செய்வதை உறுதி செய்தல்.